صراحة دراسة الاقتصاد والمالية في عصرنا الحالي احس انه هي كمان <hesitation> اهم من دراستها قديما، لانه نحنا دحين نعتمد عليها بشكل كبير، لانه العالم <hesitation> ذي الايام يعتمد على ال-المحاسبة والتجارة بشكل كبير حتى يعني مو فقط التجارة العادية كمان التجارة الالكترونية، فلازم الواحد يكون عنده خلفية عن يعني على الاقل عن بعض هذه الاشياء.